لو عندي قدرة اقرأ العقول بيكون شي خيالي يعني اقدر اعرف وش يفكر فيه الشخص اللي واقف قدامك من دون ما يحتاجون يتكلمون مثلا اللي في واحد زعلان او فرحان او عنده اي مشكلة اقدر افهمه من غير ما والانتجاع الفوري طعمه خاصة جدا تخيل تقدر تروح من بيتك للبحر في سواء